Injo nake injo hewanga injo nu lacciria injo <hesitation> bangsana mange dikua <hesitation> jarang, angura injo nu kukua jarang, <hesitation> kar <hesitation> nganui karna <hesitation> mangi kutte sanu <hesitation> siondang rung anua <hesitation> motoroa, nampa mangi pole kutte jarang appa lomba rurungi jarang, jari iyami injo lacciri kalia kuitte injo <hesitation> punna jaranga lari, <hesitation> punna hewang anua iya nu lamba a <hesitation> menurutku anu <hesitation> kura-kura bou lambat mamo nu injo kura-kura iya pada pole apayya <hesitation> la sisaingi ruang anua kura-kuraia rung i biri-biri a paling lamba mi injo-injo, injo pole injo olo-olo a injo anu nganua nu lacciria <hesitation> apa injo <hesitation> bahi ka kuare injo <hesitation> maenga naundang bahi ri kokongku na iyami injo na sianua injo naundanga <hesitation> biringa natuda, iyami injo batena <hesitation> iyami injo na laccirina injo bahia batena anganu a lari ya. <hesitation> injo pole anua <hesitation> padalle a lacciri tadu lacciri todo intu lari injo padallea apalagi punna naitte mi anunna <hesitation> kanranganna ri dallekangna manna la manna ko allari ntere pasti nauppa jako injo ri anua <hesitation> padalle a, apalagi punna lalang jako <hesitation> raha jako ru ri erea na ondangko injo anua padalle a, ka injo padalle a macca todo a lange kulle todoi rata ri anua <hesitation> ri daratanga.